Tembiu imbopisea vae, jare mate ra yau va reta ikaviko yaiporu, amogue yaika, tua yaiporu jaeramo ndipo yaikua avi yau paraete erei ikaviko yamboaporova yau iruvareta jembiuvi